Aloa, a mæ giornâ ideale a l'é unna giornâ donde no travaggio e no ò da preoccupâme pe-e palanche, ecco. <hesitation> Quello che faiæ no ô sò, saiæ rilassâme, addesciâme quande veuggio, fâme un gio, sciortî magara con un amigo, ò anche da solo, fâme unna passeggiata, e leze e cöse che m'interessan.